Parpara poata te kan mulu tra latu ni puta rke kamna manka te kte nulu balte mne sasala num. Mamana poata e kamna man poata te la sei malu nate kobi malu kba nitotoa e mar lan si wna rke. A ni totoa e mar lan si wna rke. Age tuba senga man ni yomi e lan ma. Aga mne yantuein la nga baga te la hange susul nasinga. kasimna man ni yomi e tubutna tra a nikaka tagaga. Ka woni tamulu ka woni tar. Te mar hak hakats wen mulu. lu piou lu ple harto. Ple harotina manka te nigna. Man ka te yomi na. lu piou. Te ka won gaga tra latu ni puta rke. man ke mar lan si won ma rke. Ni yomi e lanma ni nga lanma kba tra maruei. Le mas tra maruei num te mar ka won mulu tra latu ni puta rke. Ka bte ka rhe ma katun te ka e yantuein ka susulna bte kamna niati. Noni kiba te mar la wanen. Moata katun ka ka niga sapanga tra latu ni puta rke. emoa. katun e rsu hobto non te tsin mera. ple kapin a ka niga. lu piou balte trohlan lala susul num. Ani totoa mne tsina te nua mulalu rke. te kto homi mulalu rke. le hanua hamansa mle. emua. Le mas takei num bte la susul lel num. Takei balte spa takei balte trolha lel num. Te trolha malu. le na niga mu